eh birki keke ko mota nei don huuwa haa banduu taya re mashin mei ko keke mei ko mota mei woodi eh roba fere ko jamduu fere haa banduu weel mei toh boona keke toh a nangi birki mei buggol don foodhun jamdi mei o'n sai jamdi mei ko roba mai takk haa banduu weel taya mei sai ustina weel mei dagguu ko sai keke mei daraa mota ma non-non toh a yaabi birki mei birki mei don hauti be jamdi fere aa banduu weel taya mei sanan don mari neibban hander toh a yaabi hondoo mei desem jamduu mei sai takka jugga weel mei ustina weel mei sosai mota mei dogguuko sai mota mei dara.